rariya ni don sekka ko a yidi aran ni rariya ni don mari burde pamare-pamare sai a hoosa ko a seddata mei ko awaata haa doo araiya mei sai dingha seddugo so kala ko seddata je don mari pamari waawata burdugo haa pamari rariya mei pad saarai so burdu mei kujeji toh manga boh be waawata saalugo haa doo haa les rariya mei boh joodai haa dai rariya mei non-non awaawan a senda kuje pamarom be maudhum